Amin'ny akapobeny zany ny akamaroan'ny olo amin'ny Espagne ao e da katôlika aby. Ny zava-kanto tena mapiavaky andreo any da ny hioronan-tsary sy ny literatiora. Da ny fombafombandreô ahita an'izao Feria sy Tomatina zao